I Filipia io zany e da anisan'ny firenena misy nosy mihoatsy ny fito arivo agnaminy ao. Mana biby sy zava-maniry maro isan-karazany koa i. Io koa da voazanaky ny Espainola nandritra ny telo- telonjato tao ka hatramin'ny valo amby sivifolo sy valonjato sy arivo.